Moona oll' illos naanõ. Tä pää oll' täüs egäsugutsit moodumõttit. Tä joonist' määntsitki kleite, lõikit ja pilte. Tä oll' tuud tegeligult latsist- latsõst pääle tennüq. Ja noq tä tahtsõ tetäq sääntse moodu, miä saanuq maailmakuulsas. Tuu tull' nii nal'akas vällä, et kõik naariq õnnõ. Tuu pääle oll' Moona veidükese kurb.